Mi yahan fijirde yende altine, salasa mi yahan lumo, alarba mi yahan ngesa, alamisa mi yahan sare sai jumbaare mi yahan julurde rewa jaumiraawo am.